Ah, bueno za danuunu queity stalias di buny runche ni na ra btah xten nirack cun btywn-btywn asu vai ni fuert, bueno creo que este ra rana casi queity stalias di buny runbé lani chi nix ni-nix ni este nap ni sabor xila ni btywn-btywn ni rded sabor lani, ni rchiglaza sth ni na bza ndá, zë runchr xnsns ní rzal va bza, bueno, bza-bza queity gai dini, sino que zë sadis nany chad sini chi rut-rut xnana ni lo-lo gétz chi-chi rguiy va lani depues de ni chi rzob va lani chi rzal va btya loni, zëdy, pat ni gazi rine lani queity rurna zack di laza, per ra ni maru nixas chi ni nix sth ni rchiglaz nú casi ni nara shilani este ra cuñah blaz-ra cuñah blaz ziga zi che, gai zi ni chi che li gy loni che, ni nixas trunche raba sth ni na bai ní giñ dóh, ra giñ doh xila ni zega nix-nix runche rava giñ doh.